Tëtäguasi Filipinape jokope oime mopeti ara tropical jaereta omboyao mboapi estacionepe oime mopeti estación jakuvoyeye jare otinivi kua omboipi yasi <hesitation> yaguiyegui jaema opa yasi araivope omboipi estación ama oima yeve kua omboipiko <hesitation> yasi araroigui jaema opa yasi araamape jaema <hesitation> estación iyapi jaeko templado kua opa arasa opa oi yave jaeko aramaetigui jaema opa yasi oretipe jae jokope jukurai kuae arareta